أول شي أقوله له لازم يبدأ يحدد وين يصرف فلوسه بالضبط. يعني يسوي ميزانية شهرية ويشوف الأمور اللي ممكن يقلل فيها المصاريف. مثل اا <hesitation> -مثل قلة الترفيه أو شراء أشياء مو ضرورية. بعدين يقدروا يدوروا على عروض وخصومات قبل ما يشتري شيء. أهم شيء يحاول يسويله صندوق طوارئ عشان يكون جاهز لأي ظروف مفاجئة. وأيضا يحدد هدف لتوفير شهري